Toah irəg bad nəi yiri ba hurhwo avəi'iyiri, bərəg woi bahurwhoi yi ba sid ke avəriyi ri be a ishe yei hah funishiumen yi fad bai rəg ri n kang baa ku rəg kan rəg. <noise> Nəri hah baherawo yi ba nəri bəg nəri rəg woi tod shishi jena avən təri n rəg wab bəg təri n rəg mii bu təri sansan jiri a mare ane ma bəi fad rəg bəi kai avəri hah san təng. Bəg rəg ba su ba ani ma ken be rin bəi kad ke avəi bəg ri ajin rəg pam ba kini məng bəiyi ba huruhwoi avəri yiba yanzu bəg dan ɓa ba rəg wab ye məng bəg fam mare kai bai rəg zadu, m fam mara kai rəg fid, n dan pən zəng awunu məng, n pən zəg avin məng, n pən zəg abaibai a rəg bəi ake avəri məng mmasid sid sid bəi avin gbam kab bəg rəg re dam nan. Aviu bəg bəg yiripiru a gbam kab ba nəm. Irəg vag ari bahuru hwo avərii nəng mii yibu ma anəng mii yi tanu bubari nəng mii mii yi be deru dabi ma anəng yiyi zapəradan san iwua ke avəri nəng ma sabu bashe təri nəng wab avəri. Məng nəng ma sa məng akəin amaru sid hah ama ya tanu dani dabi bai arəg dab daru ri ba yeiməng jiri kaiməng mare kai gbam təng kinan zəun bai ke kah sid yei tanu daru dab ke ba ye məng n ba zinzin bəg agunpərməng məng nəng sayi kai ake avəriyi rin netam ha anomnoi dan kejəza abo dariari nnam zəg noi məng. Jiri kaiməng ku rəg sikka awunu. Ama kəd aked dad nrəg namnoi agunpər bəi ziu, ba a woi yi bəg məng bəg pan zəg wu ngbah zin n kəm, kəm hoo wu be bu ba hub kai n hoo ye yak n hoo ye kunakai məng yanzu dan su awunu kangi məngi m ba rəg wab ləu məng məng i sid a yau kai? I rəg bad nai re hah i ba hurhou avəri abəg wab yeri ba huruhwo avəria abəg nad ba sansan abəg hoo bəi jiri arə kang awunu agun pər. Amakad bo tainu mpər ba hub ri bəg du swonswon ho vun rəg. Jiri kaiməng ba rəg kang nəu ba yeiməng ama ya bo tanubu bari zəunri bəg swon swon hoo bəg tanu bu bari kai jiri kaiməng ba rəg kan nəu ba yei məng ama ya bo yau sini kəi yam hoo su yei mare ane rəg shan kəi azo men n dan kad akai məng buba she wab zəgyi məng. Awunu rəg kən, kaya ba ihoo swan rəz wab yi rəg kən. Inəng i sid a ayau kai? Irəg vak ba huruhwo nəi nəng hwa yi yo yei anəng tong nəng mənə kai nəng bəi nəng ba yi nain kiniyi dennsani re jena sabre i kon nəng dri zang iwor nəng məng izo gan koh re batəu təu kyakyi hah na məng izo gankihrire akai pinu zəuwah rireg ima bad nai dau ashe mare ane zəg nəu shogla zəg bəi ahah zəg nəu shanga zəg bəh ima ho nəu shanghnhoo kan azang n hoo tan kurumam ai kuram amtən kgak yi rəg, izaa nəu təri akiniba isa dad tri iden bəihah i hoo kini yi kona lona apa kpag kpag iyag wo ri uhwayi vo yei uyiye asansan ri yiye atao wori. Buba rəg ken n fid rəg ken hah nah pənye kai uzəs fad ye woo nonnoa. Asanan wah zəg yi məg jiri ai wob taina ri. I ma sa daa ashe n zəg tan kurumami karumam rəg fag kəisheni yi n rəg yiyi beshin atao, n rəg yiyi beshin asansan məng sidhah sa hoo rəg ken ihah n pəzəan arəg nəg ko irəg sani re ba yeiməng wun nsani ma nag nəg jiri bəi wuin asansan m bad ba hurhwonai wuin inzin iwo banu wah ba hurhoo wuin a wuh arəg yiri a yi kain wuh sahb ma nag zəi bere bəi wah wuh arəg yiri wah yikai. Asəd nəm day hah ba hirhwoo ma məg zəi bere jina nsaniwui bahuruwo bəin sazəng bəzəu məng bə ma sa zəga bə yak adə ye sai mpər zəun yanzu a shad zəg shara rəg wab dri gi bajeiməng i kan bere i toah ma sid daun ahah baharhwo bahah fa i təb ba ri itəbi ishe bəg i bəg yak a tanu abəg rəg wab dri yei bəg ye dəg fanu m fag dori rəg n moməen ba she hoo bəgn kad re beshe ri. I yag vak ori bahurhwo ya nəng woi kəsheniyeri. Dan jiri yiməng jiri kəlfigh kwumam, jiri kədsiga jena jena jiri kəsiga bəg wahyi. Bəg waa kəi nan kab ma funishinmeaba kpag, jena jena ba a sha bəg huu rəg bog nan kab shiumen hiəg anəi rəg pan bari? Ifa hoo na zo swash ke be nang bahuruhwo nəng rəg wab ye ri nəg kah lan rəg sa yi aba inkah kan rəg sayi nrəs shan kəi re kah məng wabi wah sid ne? Iyak kuruwam akurumam hwa nəng vo yei ba a nən zəg yo rəg bang ye a wah fad nəng von jiu ahwai be a nəng ken rəg kad yei a kirumam a wah pənna kai gani gani anəng rəg kan a kwunam wud a toa yei kangi nəng a nəng rəg kang m bəike funikan nəng ri a ku hoo nəng kang tag nəm zag zag. Nəng manah jinibe ma pəd rəg aku hoo nəng hoo ya auhai. Ma ked rəg aku hoo nəng dwab a jini ma anəng ken kenu a asansan. I ma sa dad təri ma anəng pad yi lai i bəi shi nəng izən nəng ima kah sa asansan nəng yi usuko nəng sid sa na dau ashe gbami nəng kah ma sa dad təri i ma bad nai təri iyi ai nəng yed təri ke behah ri nəng gang swoh jini ma a nəng tag na kəsheniyi nəng ma gang swoh jino n fag nəi kəsheni yi rəg wab yi nəng ma yi nəng fasyi məng bake bai rəg ke aken ni i nəng yi na yi ataori ma anəng pən yi abai bai kai i bad naire hah i ma nəng wab ye ri ma anəng pənyi abaibai kai. Nəng mii yi tanu bubari nəng mii yi tanu daru dabi nəng mii yi be ima yaye ighan zəg awunu abe wahri nəng nad yi anonkani abəg bəiba rəg sa yi ba bai bai hah abəg kan hoo ba kai məng i dəg be shin atoo ishi. I sa usuko rəg nəng ma sa yi daun ahah irəg dəg beshin atao n rəg shi isa usuko rəg.